Ñeeñal ene moƴƴi no feewi e ɓeydagol neɗɗo e mbaawka mun. Ngati so tawi a woni ñeeño, a yiyan geɗe ma ɓeydo feewde. Ɓeydoɗa waawde huunde, ɓeydoɗa waawde waɗde ko hesɗi.